Masiŋ cuutirɗo ko teddi nafata ko dirtinde ko teddi. Ina gollire e- e mahde, e kala ko teddi ngam suutde ɗum ŋabbina ɗum e nokku walla dirtina ɗum.